يعجبني الجبال الجبال أفضل من البحار ترى البحر غدار ماله أمان ثانية بثانية يجلب عليج الموج يعلى لكن الجبال هذي ثابتة راسخة مابه شي يقدر يهزها ياجبل ما بيهزك ريح.